اي لمن اني جنت صغيرة جنت العب غميظة جانت من احلى الا الألعاب الي احنا جنا نلعبها و جنا صغار، فجنا نجيب ايي- جنت اجيب كل الأطفال الي جانو بنفس عمري و جنا نلعب هاي اللعبة داخل بيتنا داخل الشوارع داخل ال الأماكن الي احنا جنا نحبها فجانت ذكرى كلش حلوة و احنا نحبها.